Murfukumari, murfu kumari ka tang, murfukumari ka suɗe, mw fukumari ka makir, murfukumari ka fwar, murfukumari ka tufu, murfukumari ka kwa, murfukumari ka murfa, murfukumari ka chisu, murfukumari ka umtha chisu kumari, chisukumarika tang chisukumari ka suɗa, chisu kumari ka makir, chisu kumari ka fwar, chisukumari ka tufu, chisu kumari ka kwa, chisukumari ka murfa, chisu kumari ka chisu, chisu kumari ka umtha umthumari umthukumari ka tang, umthu kumari ka suɗa, umthu kumari ka makir, umthukumari ka fwar, umthukumari ka tufu, umthukumari ka kwa, umthukumari ka murfa, umthukumari ka chisu, umthukumari ka umtha, arupal, arupal ka tang, aru pal ka suɗa, aru pal ka makir, aru pal ka fwar aru pal ka tufu, ari pal ka kwa aru pal ka murfa, arupal ka chisu, aru pal ka umtha, aru ka kuma, aru ka kum ka tang, aru ka kumnya suɗa, aru ka kumnya makir, aru ka kumnya fwar, aru ka kumnya suɗa, aru ka kumnya makir, aru ka kumnya fwar, aru ka kumnya rufu, aru ka kumnya chisu aru ka kumnya umtha.